Gna Australie ao koa zany nifanipaky ny toetrandro amin'ny atsimo sy ny toetrandro amin'ny avaratsy. Lafa i manitsy ny atsimo atoy misy la neige la amin'ny avaratsy agny zay la soa ngandro, soasoa ny taninandro agny manitsinitsy soa lafa hariva la tena soa.